अपना देश में बहुत सारी नर्मदा नदीन चे, कई तरकी नदीन चे, नर्मदान चे, जैसी या नर्मदा नदी है। <hesitation> अपना देश में बहुत सारी नर्मदा नदीन चे, जैसी नर्मदा चे, अमरकंथ से निकली, मंदागीनी, गंगा, जमणा, रेवा, कावेरी, गोमती, गोधावरी, सिप्रा, इन में नहाना से मनुझ बहुत तरी जाज। और सब पाप कटी जाज, मनुझ का, और धन्य होई जैसी अपना देश में नर्मदा नदीन कही तरकी चे।